مشروبي المفظل يعني هو الشاي الأخظر هو اللي يفوز بصراحة، أستمتع فيه لإنه منعش وصحي، وعشان أحظره أحط ملعجة صغيرة من أوراق الشاي الأخضر في كوب، وبعدين أسكب موية مغلية عليه، أتركه يعني ينجع لمدة دجيجتين ثلاث دجايق، بعدين أصفي الأوراج، وأحيانا بعد أضيف ليمون أو <hesitation> عسل عشان أزيد النكهة يعني، وكذا يكون لذيذ وصحي، إنتي أي مشروب تحبينه?